Eee! laha ho an'olo tia ady na akoho, ho an'olo tia soavaly la mety agnaminy zay la titiany ainy soa. Fe la eo gnolo tia ny biby, miaro ny biby la tsy hety agnaminy zay.